Mars më kujton festat si Dita Ndërkombëtare e Gruas. Është një muaj i dedikuar refleksioneve mbi arritjet sociale dhe politike të grave, duke promovuar barazinë gjinore dhe të drejtat.